فما نهارهكا جات عاصفة كبيرة ومخيفة وكل شي، بعدما وفات العاصفة اكتشفوا السكان لي يسكنوا غاديكا قراب أنوا فما سفينة غريبة جابتها العاصفة ورماتها على الشط غاديكا فقروا أنهم يمشيو ويعرفوا شنيا الحكاية نتاعها وبداو يكتشفوا فيها مشاو شافوها ولقاوها معبية بكنوز وخرائط وصناديق وبرشا حاجات ثمينة.